Ndikka mi wadi ngedam duddum ngam mi heban kuje duddum ha nder ngedam am. To ngedam dudi goddo moftan cede no handi.